जु ेएसइट ची सु हरीसब्जी खेते कुछ अच्छा अच्छा खेतेअपना आँखों की शक्ति ठीक करदा क्र्स्कद्या और जो सुभे उठीते नंगे पैर घास माँ चलीते आँखों की शक्ति ठीक होंदी लाइट बीतीं दुर्र रहना और काम रौशनी मई पढ़ाई न कोरा